احلي طريقه ببدأ بيها يومي أن انا دايما بصحي علي صلاه الفجر بصحي كدا اصلي الفجر وبعدين افطر لقمه خفيفه لا ودايما بحب ابدأ يومي بفطار اا بفطار كويس وكمان بحب أجري في الوقت ده وبحب وانا بجري اقري اذكار الصباح في سري دي اكتر حاجه ممكن تخليني ابدا يومي واحس أن انا مرتاحه نفسيا وانا بادئه اليوم